Kom ja jo'ot atësëp metsëp ti'i najtyë dun tëm taj të may jue mëjk dun pyadë jayxëp ti'i dunäp ti'i dun xa'ajam pos odyëkam dun nyamet'sayn y padyë dun yoyë kom kodum kë jo'ot atësëp juedun xa'ajpë amaxa'an am paciencia kom jayxëp y padye dun yoyë.